هالنډ چی دی د اروپا په شمال کی موقیعت لري چي دوي ازادي او تحمل د همجنسبازانو واده دچرسو قانونی مصرف د ښځو حقونه د لیبرال حکومت کلتوري برخه ده هالند هرکال د پاچا یا کیګ ډي په نوم نړیوال په فیسټیوال لري او په هالند کي د بایسکلو کلتور هم ډیر زیات دی .چی خلک یی د بایسکل څخه استفاده کي